Susu wenywi lugha yisu yene tulusikaa navazazi, ni kilangi, na- nakiswairi na- natukalusikaa, lakini ki- luga te tiijuvira lusika ni kilangi, kwahiyo.